Pues kiau mas mjing ke kiau lanu ke te nduk njaung kuandu lai este <hesitation> te asi nep nau tep ñjiu u nau lakijit todo ru nduk de ru mjing kiau lanu te siempre kueje guejep asi gueno como el mole este ni ruaja nda lama lantaung ru ljiu daua este lalejep meje ru rañkiue mjau lae meje ru rañkiuang nduk lame lalejep y este ma lsal le ki pedazos y ya kueje ya lanjes biu chi mjau mpa biu ñkiue y ya kun lasal meje ru ljiu y ya landes ru ljiu en biu chi mjau baen lankiky ru ljiu lankiki ru ljiu daua y entonces ya latujuly kuent lamemp meje stakat dibiejent kamen todo ru lamemp este ya latujuly y entonces ya cuando ya lame ya mjau batujuly ru ljiu ntuns lanjes nda sarten nti laen mjau biu kampuy. Y ya lankuets ru ljiu daua y entonces ya lankal ru pagas kuent nep pagas bajau u pagas de talung y ya lankai ru nkie ljiu ntonces ya este cuandu ya mjau lamiñya lantsin y ma staui ru arroz kueje ndu nkjuande lama laen laaa mu lamemp meje ru ximpiemp ru dapay kuent nkjuande stakat dibiejent kamen meje lamemp meje ru meje kuent pa ke lajañ mjau bakiy ru mjing y y yru ndujuy kueje ya kun ya gata ya maxi ru mjie mjie ljiua u mjie de gandes ma xarits ru mjie mjau ramiesat ru kuent ya kun ru meje kakia meje kai ya kueje ya nda ya laiau nda ya ma lanaung y entonces nkjuande lanu ru ljiee ru ljiee daua ndu nkjuande igual nkjuande lae bijiy lae nkjuande ru kuent lasal ru ljiu lae laeng ru latujul pero ndu kese ma lasit ru pagas ndu ni nmemp kun biñkiuang porque ru mole ndu kese me lamemp kun kiñkiuang y ru ljiee ndu ndu ma laset ru pagas mjau laset. Y bijiy ya lankal ru ñkie ljiu lanjes ya biu ñkiue ya mjau gaueng mjau ya bijiy ke ya lankijing biu sarten ya bu lanjes tu ya ma staui kun ru ru nduk ljiu nkijily y kun dapay nkijily meje lamep ru lanjes ruaja lanjes kueje mjau gata ntonces ya cuando ya lantsing ya mjau gampan ya mjau latujuly mjau kun ru ru ljiu dapay y lamemp stakat dibiejent kamen kjuande meje lamemp pake gulejeng mjau bakiy ru kueje ru ljiu ntuns lasit kjuande ru pagas de gapje u pagas de talung lamemp ya tonces kuent lamemep ya kubu lain ru ljiu ntu lankal ru pagas mjau basit ya cun naañp kuandu ya bandua lamiñ ya jut kuent ya lantsing kjuande bijiy ya lama lae kuent ya lama lasant ru gandes mjau lamemp kun este kun biu npuy gapje lamemp ljius y ya meje ru ya mjau ndrun biu gandes bijiy ya ma lamant meje kun ru xichjue. Nda kunma lamants ru xchjue ya ma lankalp ru ljiu y y ru ljiu daua y ru ljiu nkijily lankalp biu ne biu gandes tu ya ma lamant ya kuent ya bu ndes ya lamajañ ya stauat nda ntsi nti landeu ru ljiee ya staui ya lanjeuts biu ñkiue mjau lankueip kante naañp ya gata ya lantsing y lanaung ru ndu mjau baau kuent nda nda lae y nkjuande y nkjuande lanu ru pagas bajau es pagas batujuly ndu kjuande nda lantaung y kuenta mjau ru pagas lasil ya ntonces kueje nkjuande lat nti sarten laen bajau lanjeskampiay kantue biu aceite mjau lamiñ lankal ru pagas bajau kueje mjau laguats mjau bau tu lankal mjau lamiñ ru pagas mjau gauin ki dajuajanat y ya lang lang kuent lantit ru stakat ru dapay y kuenta. Meje luego kara njeu zanahorias papas meje lantit asi en pedacitos y ya kuent ru ya meje lankalp meje ya biu ru pagas ya batujuly y ya kueje lamemp dibiejent kamen ya meje ru lamemp ya bajau bata ya kuent ya ru ndu nkjuande puede lae ljiee si no pus lanaungt asi lankats xiljia con arroz lanaunt kun mjie de ru lamemp pus kiau siempre de ru ndujuy ndaja njaung ru liedat casi bu ma te nep ljiu nau kuent lakijit nau lakiuets todo de ru ndujuy kiau lanu mas kuent kiua lai kuent bu ma te nep kuent lai.